لو كان عليّ أني أتعلم لغة واحدة وفوراً، أنا بختار اللغة الإنجليزية، لأن هاي اللغة هي لغة عالمية، لغة يتحدثها كل العالم، أجدر من خلالها أني أوصل أفكاري وطموحاتي وكل المشاكل اللي يمر بها عالمنا والناس المحيطة فينا، وهناك ويفهمني مين يتكلم معاي.